Tulakal <hesitation> b'a'alche' ki' wooloo' men tan uyik a'-a' uwet'okoo' tan uyik a' uyumiloo' men la'ayti'oo' pues ki' uyooloo' men tan uwilikoo' tulakal b'a'ax y y ka'tuul ti yan ti wotochoo' o tulakal <hesitation> ulaak' yan ti ukuxtaloo'.